<hesitation> vichí ta ni kixan'nri tiyá nrivii, ni nrokonri tá nixán nixán datakanri nrivii ta ni ni nró tixán ta xa onoti nó yuñó, ta jan ni ta ni nre deen ini tí, ta ni tavii uxi nrivii, ta uxi nrijan ta ni kuxaí dadakiña xín íin, ta ni chikoí tinana ti komi yá'a, ajo ho o on. tata tata tiyá chón ta ni ne nidajan ni chiko tá ni nrea no nrivii jan ta ni kuchón lia ho o on. minó ke nruchí chín dita ini, chín lia ho o n. koñó ichí ta najan ni a kixan ni nida taiki nrí nidá ni nrixano nrui veenri nidá, nida ho o on. ta kuachi nrui veenri ni nanguatan'nri ta uxi nri ni kixán no no nida na ni kuajan ta ni chinri lia tikuii ho o on tikui tikoá, ta nre ho o on. lia ho o o, navidii initá ta najani ta najan ni xadi ininri.